ما صارتليش حاجة غريبة في حياتي، حاسة حياتي روتينية وطبيعية، ما فيهاش حاد شي غريب، يعني ما فيهاش حد شي <hesitation> حدث صا صا صادم و لا حدث بكيت فيه، لا مفيش الحقيقة<>مصارش لحدا شي غريب ، كل شي طبيعي في حياتي <hesitation> من ذكريتي في طفولتي، في قريتي، في عرسي، في الصغار <hesitation> كلها حاجات روتينية طبيعية.